Engkaga anre nulle pakanjaki pakkitangnge saisekkuq iyaq wortelmi biasa naanre tauwe ko meloq pakanjaki pakkitanna nasabaq wortel e engka vitamin naulle pakanjaki matanna tauwe apaq ero wortel e nulleto gareq pakanjaki pakkitanna tauwe baraq manessai na deqna buram-buram pakkitanna